صفر، اربعة، اربعة ،ثمانية ،خمسة ،ثلاثة ، اثنين ،اربعة ،صفر ،اثنين ،واحد ،خمسة ،سبعة ،تلاثة، اثنين، واحد، تسعة، خمسة ،واحد ، صفر ،اثنين اثنين واحد.